أسمع موسيقي كلاسيكيه ولا موسيقي عصرية، الحقيقه انا معرفش ايه الاتنين بس انا افضل ان انا مسمعش موسيقي خالص يعني لأنوانا بحاول أبطل موسيقي بس ممكن اسمع الأغنيه نفسها من غير موسيقي فأنا مبفهمش خالص في أنواع الموسيقي بس بحب أسمع لنا معينه أصواتهم بيعجبني زي مثلا فيروز أو شادية او ممكن ناس <hesitation> عصرية حاليا بس الموسيقي نفسها مبقتش بحبها اوي يعني الحمدلله